Fahaizako zany Nigeria zany aloha e zany pays an'Afrika ao e ein, mbola namanamanay pays africains reto raha io. Bakeo reo anglophone zany, reo zany miteny anglais zany. B 么 keo laolo reo tia b 么 ly, tena tia b 么 ly zay culturandreo fitiavana b 么 ly zany, hatrany tanimbary mbola izy to.